N'y machine fanasana lamba ndreky agnisany zava-baovao avy tandafy izy Io de izy amize ampesegny mba am-pamôramôra fanasana lamba zany hoe zegny ko fa ampiasa izy atsofotro amin'ny prise na courant de izy amize o, avarigna aka lamba maloto asina rano de asina vovotsany de izy amizegny potserina i bouton fanasana lamba igny de izy amizegny ambela elaela de tonga de miboaka avy akao efa lamba madio vita tsara.